لكم من الثواني يمكنك كتم نفسك تحت الماء؟ أقدر أكتم نفسي تحت الموية حوالي ستين ثانية لو كنت مرتاح ومستعد هذا يعتمد على قدرة كل شخص على التحكم بالنفس والتدريب اللي عنده، وبعض الناس يوصلون عدة دقايق إذا كانوا محترفين بس الأهم هو السلامة، وما تضغط على نفسك زيادة عشان ما تعرض حياتك للخطر